Inten jach ki' tin chi' a' b'u'ulej ete ulaak' b'a'ax ete tz'ik ti'ij ulaak' kub'eb'ensik o- o b'äk'el k'ek'en etel b'u'ul ki'. <hesitation>